Ñoo nri yó ta kuchonri ta ku ta ku titujan ta kuchonta, banda ña kanita tá tuta ta ña janta kuchoan ta ho viko ño'o yó, danguan kuchon kua kuajan chí kua titu kichi tá katuta na nguan viko ñoo yó ta dikan xanri cuenta ña ho o on. kakuchon'na du tambogaña hu u un. ka kika kianona tuna.